ʻAʻole wau maopopo na lahaʻole aiʻole na meheuheu ai'ole na mo'olelo o nolewai, 'a'ole wau maopopo kela wahi no laila 'a'ole au maopopo na mea like'ole aka kekahi o keia mau mahina ai'ole makahiki e hele wau i laila a laha'ole.